เพราะว่าข้อยอยากโอนเงิน ซุมื้อนี้ไปไสกะมีแต่โอนจ่าย โอนจ่าย

อันนี้ข้อยคิดว่าบ่น่าจะมีผลอิหยังเดะ

มันง่าย แค่ไปนั่งพนักงานกะบริการเฮ็ดให้แล้ว สะดวก รวดเร็ว

ข้อยเตรียมแค่บัตรประชาชนกับเงินไปเปิดนี่ล่ะ

เลือกประเภทออมทรัพย์ เพราะว่าข้อยอยากเป็นเงินออม ได้เก็บไว้ในบัญชี

ข้อยเคยปิด ที่ข้อยปิดเพราะว่าข้อยบ่ได้ใซ้

มันบ่ซับซ้อน กะแค่กะเอาบัญชีไปปิดอยู่ธนาคารพนักงานกะเฮ็ดให้แล้ว

ใซ้แอปธนาคารโอนให้เลย

สำคัญมากเพราะว่าส่วนมากเวลาขายของ มันกะมีลูกค้ามาขอสแกนจั่งซี้แหมจ้า

ควรมี ควรถามว่าระบบมันล่มบ่ โอนเร็วบ่ เพื่อสิได้ปรับปรุงแก้ไข

ข้อยกะฝากเทื่อละสองสามร้อยนี่ล่ะ เพราะว่าข้อยกะบ่ค่อยมีเงิน ข้อยกะฝากตามรายได้ของข้อย

ฝากผ่านตู้ เพราะว่าตู้มันอยู่ใกล้บ้านข้อย

ฝากไว้ เพราะว่าเอาไว้ในบัญชีแล้วมันบ่เบิดหลาย เอาไว้ในตัวน่ะมันเบิด

ข้อยคิดว่าบ่มีความฮู้เลยแหละ เพราะว่าผู้เฒ่าแถวแถวบ้านข้อยบ่ฮู้เรื่องภาษีเลย

ข้อยคิดว่าคนไทยเฮาบ่ควรจ่ายภาษี เพราะว่ามันบ่จำเป็น

การเสียภาษีเป็นภาระของเฮา เพราะว่าบางคนกว่าสิหาเงินได้ต้องมาเฮาหัก

ข้อยคิดว่าบ่มีไผสนใจเลยแหละ ผู้เฒ่าบางคนนี่บ่รู้เรื่องภาษีเลย

ข้อยว่า เขาทำตามหน้าที่ซื่อซื่อ

มันหลายขั้นตอนแฮง ยุ่งยาก ปวดสมอง

ข้อยคิดว่าเพิ่นสิเอาเงินภาษีไปซ่อยคนยากไร้

มันสะดวก เพราะว่ามันบ่ได้เดินทางไกล

การจ่ายภาษีดี เพราะว่าเพิ่นสิเอาเงินภาษีไปซ่อยคนที่บ่มี คนยากไร้

มันบ่แฟร์สำหรับเขา เขาหาเงินกว่าสิได้กะต้องมาเสียภาษี

สอนตั้งแต่อยู่ประมาณ ม. สาม หั้นเดะ มันสิได้จำ

ข้อยสิค้นหาใน Google เพราะว่า Google บอกทุกอย่าง

บ่น่าจะมีเลย เพราะว่าข้อยคิดบ่ออก

มี เพราะว่าข้อยต้องถืกหักเงินทุกเดือนทุกเดือน เงินมันบ่พอถืก ค่าแรงถืกน้อย

เห็นด้วยมากมาก เพราะว่าคนทั่วไปบ่ค่อยมีรายได้เท่าคนรวย

บ่มี ทุกประเทศกะส่ำส่ำกันเบิดนั่นแหละ

ข้อยมักทักทายว่า สวัสดีจ้า

ข้อยสิถามว่า เฮ้ย มึงสำบายดีบ่เพื่อน

ยามเลิกงานข้อยมักสินอน อาบน้ำแล้วกะนอนเลย

เฮ้ย เพื่อน บ่พ้อกันโดน มึงเป็นจั่งใดแหน่วะ

ข้อยตั้งนาฬิกา เพราะว่าข้อยนอนบ่ตื่นถ้าบ่มีเสียงนาฬิกาปลุก

ข้อยตั้งสติกินข้าวหลายหลาย แล้วข้อยกะไปเฮ็ดงานเลย

ข้อยมักไปซื้อของอยู่ตลาดตอนเซ้า เพราะว่ามันสด ใหม่ สะอาด แม่ค้าเซ้าเว้าม่วน

ข้อยใซ้ชีวิตอยู่คนเดียว ข้อยมักอยู่คนเดียว นอนหลับคนเดียว

เป็นจั่งใดเพื่อน สำบายดีบ่

ก่อนนอนข้อยกะหลับตา

ข้อยมักเบิ่งข่าวช่องที่เป็นภาษาอีสาน เพราะว่ามันเข้าใจง่าย

ข้อยมักเบิ่งข่าวซ่องเจ็ด เพราะว่าไทซ่องข้อยเบิ่งแต่ซ่องเจ็ด

มันบ่ค่อยสำคัญแล้ว เพราะว่าส่วนมากมักอ่านในออนไลน์

ข้อยเคยติดข่าว ข่าวดังเหมือนเด็กน้อยติดถ้ำน่ะ ข้อยติดตามว่าซั้น

สภาพแวดล้อมตอนนี้ ฝนตกหนัก

ข้อยแยกขยะ ข้อยมักอ่านป้ายแยกขยะ แล้วข้อยกะแยกจนว่าติดเป็นนิสัย

มันบ่อุดมสมบูรณ์แล้ว เพราะว่ามีคนมาตัดไม้ทำลายป่า เอาไม้ไปขาย

ข้อยกังวลบักคักเลย เพราะว่ามันมีคนเผาขยะ เผาอิหยังไปมั่วซั่ว เฮ็ดให้อากาศบ่บริสุทธิ์คือแต่กี้

มันบ่ค่อยมีไผใส่ใจเลย ทุกคนติดแต่สังคมในโซเชียล

ข้อยมีแมว ข้อยมักเลี้ยงแมว แมวมันน่ารัก มันบ่สกปรก

ข้อยอยากเกิดเป็นนก เพราะว่านกมันบินได้ ข้อยอยากบินได้คือนก

ข้อยซังซังเด้อ คนไปล่าสัตว์ป่านี่ บ่เหลือโตนเลย บ่เหลือโตนสัตว์เลย คนพวกนี้

อันนี้บ่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเดะ เพราะว่าเฮาเฮ็ด เฮาเลี้ยงนี่ เฮาเพื่อให้เฮาได้กิน แม่นบ่ล่ะ มันเป็นอาหารแหม

พวกสัตว์มีพิษน่ะ มันบ่มีประโยชน์ มันเกิดมาเพื่ออิหยัง ข้อยกะซังซังเด้อ พวกมีพิษน่ะ

ข้อยซังงู ข้อยซังขี้เข็บ ซังพวกมีพิษ

ข้อยมักแมว เพราะว่าแมวมันสะอาด

เพราะว่าข้อยบ่ค่อยใซ้ถุงพลาสติก ข้อยใซ้แต่ถุงผ้า

ทำให้หายใจสะดวก หายใจอิ่ม สุขภาพแข็งแรง

หลายหลาย เพราะว่าคนมักเผาขยะ เผาอ้อย

ยาก การใซ้พลาสติกหนิ คนใซ้เยอะแยะ ใซ้ไปทุกอย่าง ใส่ตำบักหุ่ง ใส่อิหยังนี่มีแต่พลาสติก คันให้เซาใซ้นี่ยาก

อยากให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอากาศที่บริสุทธิ์

ข้อยอยากปกป้องแมว เพราะว่าแมวมันน่ารักสำหรับข้อย

ข้อยมักบุญบั้งไฟ เพราะว่าบุญบั้งไฟมีหมอลำ

รักษาไว้ เพราะว่าบางประเพณีมันม่วน มันหาคนพาเฮ็ดยาก

บ่ค่อยมีไผสนใจดอก ทุกมื้อนี้ ทุกคนเล่นแต่โทรศัพท์

แตกต่าง เพราะว่าอยู่อีสานน่ะ มันสนุก มันม่วน มันเล่นกันแบบจัดหนักเลย

บุญกฐินเป็นการเฮ็ดบุญแบบแห่ เพื่อนำเงินเข้าวัด

ใซ้ บางคนติดนิสัยใซ้มือมาแต่น้อย เพราะว่าเหมือนใซ้มือมันกินข้าวแซ่บกว่าใซ้ใซ้เดะ

สร้างด้วยไม้แล้วกะมีคันได เพราะว่าไม้มันหาง่ายในสมัยก่อน

คนอีสานมันติดดิน มักไปไฮ่ไปนา มันไฮ่สิมักธรรมชาติล่ะเนาะ

เซื่อ เพราะว่าข้อยเคยไปไหว้พญานาคมาก่อน

ซ่อยได้ เพราะว่า คันคนซ่อยบ่มีการศึกษา มันสิบ่ซ่อยอิหยังเลย บ่ทันสมัยเลย

ยาก เพราะว่าผู้ใหญ่น่ะ สิคิดว่าตัวเองเฮ็ดถืกแล้ว บ่ค่อยอยากเรียนรู้อิหยังใหม่ใหม่ดอก

เน้น แม่ข้อยนี่อยากให้เรียนหนังสือเก่ง บ่อยากให้คนมาเอารัดเอาเปรียบ

เลิกเรียนข้อยกะไปหาเลาะหาเล่นตามบ้านบ้านแหล้ว มันบ่มีโทรศัพท์เนาะ กะไปหาเล่นกะหมู่กะหยังหั้นแหล้ว

ดีกว่า เพราะว่าการได้เฮ็ดเอง มันเฮ็ดให้เฮาได้เรียนรู้ได้เร็วกว่าในห้องเรียน

ข้อยอยากเป็นครู ข้อยอยากสอนนักเรียนให้มันเก่ง

ข้อยอยากเป็นเศรษฐี ข้อยอยากรวย ข้อยอยากถืกรางวัลที่หนึ่ง

การเฮ็ดนา คนอีสานเก่งมาก เพราะว่าชำนาญ

มันกะเหมือนโรงเรียนทั่วไปแหละ แค่คนน่ะตัดสินแค่ภายนอกซื่อซื่อ

โรงเรียนในเมืองมันมีสังคม มีคนหลาย

ข้อยมักเพราะว่าอาชีพที่ข้อยเฮ็ดมันบริสุทธิ์ มันเป็นการขายของ

ดีขึ้น เพราะว่าเฮาสิได้เรียนรู้อิหยังใหม่ใหม่ บ่ได้อยู่แบบเก่า มีการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง

เด็กน้อยสมัยนี้ควรจะฝึกเว้าภาษาอังกฤษ เพราะว่าเผื่อไปอยู่ในเมือง เขามีการเว้าภาษาอังกฤษ เฮาต้องเว้าเป็นเดะ